Karazana palitao moa zany a: misy le atao hoe veste a, misy le atao hoe manteau, de misy le palitao tsotra fotsiny; le palitao sy veste zao ohatra hoe ho entina miasa, ho entina amin'le lanonana reny, de ny manteau kosa ho entina rehefa le amin'ny andro mangatsiaka be reny.